Ai bo a anndi an nasara waɗani en jannde lonnore, jande lonnore ni ta tawi e dari fu a yakoto fiwinirga ndiyam no. ngawaɗa e nga dari wokko a tawan e rauni ngokko a tawan e lati huɗo hecco, e nder magga ɗon e wodi to lonnata e wodi to gattata ndiyam, e wodi toy kane ettata toggoje maɗa tuluɗe ɓornocce maɗa tulunde woto gatataɗun ɗisa, e wodi tiggare no no yo'aata ndiyam ɗan waylito, <noise> e wodi taggire no nyo'aata sai ɗun natintira ɗun jiɓontira, faa toggoje maɗa ɗen ɓiɓɓe e ɓoyle e wodi tobe wurtuninta ɗe yasi, e wodi ɗe wurtininta e yasi.